من المهم مشاركة الشباب في الامور السياسية يعني كنعتاقد ان شيئ مهم لحقاش فاش كنتبعو الحوايج السياسية كنعرفو الامور ديال البلاد كفاش غادا وكفاش غادي تكون في المستقبل